जेनवरी महिना जेनवरी महिना हमार वर्षावाक अन्तिमक महिनावा वोराके हमार पहिलो लौठा वर्षक रुपमा हमरा इय महिनावाके लेसहु । इय महिनावामा हमरा शुभकामना आदान प्रदान यातेवाते करकाके हमरा इय महिनावाके सेलिब्रेसन कैसहु । हसे..... डिसेम्बर महिनाके हमरा बाइबाइ करके अथवा... बिदाइ कके हमरा जेनवरी महिनावाके हमरा स्वागत कैसछु । इ महिनावा हमार जाड हसइ इचिका इचिका हैने बहुत । हिमाली भेगम हिउँ पर्सिय जाड्‌वामा कदेहुन जाडवामा इय महिनावामा... हसे पहाड वामा फेरि कुन कुन ठेउरामा हिउँ पर्सिया । जुन किसिमक तराइमा रहेवाला मन्सावा हुनका 'फेरि जाड जाड जाड हसइ इय महिनावामा जाड फेरि हसइयकरामा । हसे जेनवरी महिनाक कहक मतलब इय हमार लौठा लौठा काम करना महिना, लौठा लौठा कार्यालय सञ्चालन करना महिनाक रूपमा हमरा इय महिनावाके लेसहु ।